افضل ان أنا افقد السمع لأن أنا ممكن يعني لو أنا بشوف هقدر اكتب اللي أنا عايزاه للناس او اخليهم يكتبوا و افهم هما عايزين ايه لكن لو مبقتش بشوف هحس إن أنا نفقد التواصل مع كل الناس مش هعرف أتعامل